No võisiq ollaq, a ma pelgä, et praktikah sääne asi olõ-õi võimaik. Et egäl inemisel tüküs iks uma õigus ollaq ja, olõma ja uma moraal ja kõik sääne asi.